दीप् ब्लुए चोलोर् लन्गि सन्नु थन्गब। गुथु सगर्। गुथु सगर्। सुब्नेरेन्गि मुननि ओख्रन्ग् अर। मबमन्सि जिन् नेस्तै खुजुन्गो गुजिन मुन एब मितिअ। पे चोलोर मन्से मिस्त्रि। अर गुथु। अर गु मलन्ग् नै मन्से सन्न् नै नि निन्सि चोलोर्। भे चोलोर मन्से कौ खुन कौ गिति। गुथु वो सन्न् हब् नै अव् थन्ग् नै बेगि। मुन्दन्ग् नै नि मिन्सि चोलोर्। दीप् ब्लुए अव्। अन्गि खुरु अव्। सुब्नेरेन्गि सगर्। गुथु सगर्। सुब्नेरेन्गि मुननि ओख्रन्ग् सन्न् नै किउ।